Jo haju avutu alcuni spirienzi di nsignamentu. Criju ca pi tèniri l’attenzioni è nicissariu parrari nni na manera chi sia ntirissanti e coinvolgenti. Ci su’ assai modi pi trasfurmari na lezioni nta na cosa interattiva. Prima di tuttu s’havi a spiegari ca avemu un rolu: lu meu di insignari e chiddu di iddi, di imparari. Appressu, cu li roli chiari, putemu circari di truvari comu èssiri tutti cuntenti mentri facemu chiddu ca avemu a fari, insignari e imparari. E macari tutti e dui putemu farlu di na manera ca ni piaci.